<hesitation> azafady sô de mbô afaka soloanô lasopy nah ty fô lasopy légume nikômandiky fô tsy lasopy lasopy trondro. Zah tsy tie ihinagna lasopy trondro nahatonga zah nikômandy lasopy légume, aleo soloagna azafady fô tsy mety aminah izy koà ôhatra ty de aleo hijanogna koa ôhatra tsisy le nikômandiky.